ඇත්තටම වර්තමාන සමාජයේ <hesitation> තාක්ෂණය කියන කාරණාව මත තමයි <hesitation> හැම දෙයක්ම වගේ <hesitation> රඳා පවතින්නේ. නමුත් <hesitation> තාක්ෂණය ඕනෙමද මනුස්සයකුට ජීවත් වෙන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුට ජීවත් වෙන්න තාක්ෂණය අවශ්‍ය නෑ. මිනිස්සුන්ට <hesitation> තාක්ෂණයේ විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. තාක්ෂණයට විවිධ නිර්වචන තියෙනවා. නමුත් <hesitation> සරලව ගත්තහම <hesitation> අපි එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේදී පාවිච්චි කරන මේ තාක්ෂණික මෙවලම් <hesitation> නැත්නම් තාක්ෂණික ක්‍රියාදාමයන් <hesitation> අත්‍යාවශ්‍යම නෑ මනුස්සයෙකුට මනුස්ස ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න. මොකද <hesitation> මනුස්සය කියන්නේ ස්වභාදහමේ නිර්මාණයක්. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක <hesitation> මිනිස්සු ගැටෙන කොට <hesitation> ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක <hesitation> මිනිස්සු ජීවත් වෙන කොට <hesitation> මිනිස්සු <hesitation> ඒ ස්වභාව ධර්මයේම කොටසක් නිසා <hesitation> පැවැත්ම <hesitation> යහපත් වෙනවා සහ පැවැත්ම ස්ථීර වෙනවා. නමුත් <hesitation> වර්තමානයේ වෙලා තියෙන්නේ <hesitation> මිනිසුන් සොබා දහම වෙනස් <hesitation> වෙනස් කොටසක් ලෙස සලකමින් <hesitation> මිනිසුන් වෙනස් කොටසක් ලෙස සලකමින් <hesitation> ඔවුන් සොබා දහමින් වියුක්ත වූවන් ලෙස සලකමින් <hesitation> තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සොබා දහමට <hesitation> විරුද්ධව <hesitation> කටයුතු කිරීම නිසා <hesitation> මිනිසුන් පරිහානියෙන් පරිහානියට පත්වන <hesitation> ආකාරයක් තමයි <hesitation> මම දකින්නේ. ඉතින් <hesitation> ඒක නිසා මම හිතනවා <hesitation> මිනිස්සුන්ට <hesitation> තාක්ෂණය කියන එක <hesitation> අත්‍යාවශ්‍ය නෑ <hesitation> ජීවත් වීම සඳහා.